Sɛ mesan m'ekyir kɔ mfe eduonum ekyir a, anyɛnkofo na adɔfo bi a nkyɛ menye hɔn wɔ hɔ n', mɛsan akɔhwɛ dɛ ana wɔwɔ hɔ a, hɔn asetsena mu tse dɛn. Na hɛn dwuma ahorow na yedzi no, ndwuma bi a yɛhyɛɛ ase a yɛyɛ na megyaa hɔ krɔe no nyinaa no ɔtse dɛn.